Oli babé fuyundum imbi ujaam bafoñé bara fo, aw béŋa fo buto sambun, nusupéén fo jaraam fusup nak uŋa gañéni nutéék do ma fuyundum fa miin ujaam ba foñé bara fo té bujajak té bujagut. Soit nuŋa fo ubang busaha; busaha babu bé supéén fo, nuŋa fo utéék do ma nuték, uŋa gañéni utéék do ma nak ujaam bafoñé ba té bujajak té bujagut.